<noise> Iala amin'gny filafilan'gny mpanasa lamba. <noise> Da eo avao koa gny iala amin'gny lamba very sy gny fahadiovan'gny lamba soa <noise> satria raha manasa anigny izao da atragno avao manasa azy; da <noise> tsy misy raha atahora loatsy igny. Mba madio soa izany tsy minday arety bakagny koa laha fa avy sasa izy.